Ny soavaly ngeza kokoa ny vatany raha oharina amin'ny apondra, dia sady aingam-pandeha kokoa izy noho ny apondra ihany koa, dia ny rambon'ny soavaly lava noho ny rambon'ny apondra.